Tina yo ta kutoniganiti chí ña, tatuga ti yó ta kao chinti ta ne initi ku vati a dakuati anria kati, kini kaxi diniti na kao nrua kati tá, keati a tona kó yuku chintita kasto kinti anria kati to'ña nrako tikachi adria kadi ñati achee aña kao ña datioti ña kontinti ti ilo tá xanti ta tin ñati, ta dakuati ta nrida ne initi chí ña ña itu tongati yó tá nridajan ne initi.